آرتھک ستھرتا اتے سمرتھتا غریبی نوں گھٹا سکدی ہے۔ جس نال سماجک وِشمتا اتے آرتھک ستھرتا کم ہو سکدی ہے۔ جدوں زیادہ لوکاں کول کھپت لئی آمدن ہوندی ہے۔ تاں سارے تے سیوائیں وی منگ ودھ سکدی ہن۔ اتے آرتھک وکاس نوں پروتساہت کِتا جا سکدا ہے۔ سمرتھتا تے فرق نوں گھٹا کے، اچھی سمانتا سماجک ویبھجن پیدا کر سکدی ہے۔ اپرگتی ودھ سکدی ہے اتے سماج اِکتاہی نوں وی نقصان پہنچ سکدا ہے۔ سمرتھن دا نویش پیسے تے گریبی تے وادھا کر سکدا ہے۔ اوہدے موقعے دی سمانتا نوں تسلیم کر سکدا ہے، نیتک جمہوری ذمہ داری <hesitation> ہی کجھ نہ مننا ہے۔ کی کجھ نہ مننا ہے کہ جنہاں کول بہت سمرتھتا ہے۔ اوہناں دی نیتک ذمہ واری وی اس سماج وِچ ہونی چاہیدی ہے۔